<noise> Ny lokon'ny maso, arakaraky ny singa ao anatin'ny olona tsirairay indray ny hoe fipetraky ny lokon'ny maso raha hita eto am'zao tontolo zao. Raha araky ny fijeriko sy ny fandinihana mety manodidididina eo amin'ny fito eo ny isan'ny loko maso zay mety tazako.